وانا صغيرة كنت احس ان دراسة التاريخ ما له داعي، ولكن مع مرور الوقت صرت اشوف انه من اهم المواد اللازم الواحد يدرسها، لانه انا مثلا حضرت احداث حاليا وانا اصغر، مع مرور الزمن لقيت انه هذي الاحداث تتذيف، فلازم الواحد يكون عنده وعي ودراسة كافية بال-بالزمان والتاريخ، عشان ما يحصل له تشويه او غسيل مخ فيما بعد يعني.